වියළි සමක් සහිත පුද්ගලයෙකුට සම ගැන සැලකිලිමත් වීමේදී <hesitation> අපිට පුළුවන් <hesitation> <noise> ඇත්තටම වැදගත්ම දේ තමයි <hesitation> ශරීරයට අවශ්‍ය කරන <hesitation> ජලය <hesitation> නිසියාකාරව පානය කිරීම. ඇත්තටම <hesitation> ගොඩාක් වතුර බොන්න ඕනේ. ඉතින් <hesitation> තවත් <hesitation> අපිට කරන්න පුලුවන් <hesitation> ශරීරයේ සිසිලස රැක දෙන <hesitation> ශරීරයේ <hesitation> තෙතමනය රැක දෙන <hesitation> ආහාර වර්ග <hesitation> පළතුරු වර්ග <hesitation> අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දියර වර්ග වශයෙන් පානය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට පිපිඤ්ඤා <hesitation> කෝමාරිකා <hesitation> වගේ දේවල් <hesitation> ශරීරය සිසිල් කරන ආහාර ද්‍රව්‍ය <hesitation> ශරීරයේ තෙතමනය රැක දෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය අපිට <hesitation> ආහාරයට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම <hesitation> විවිධ <hesitation> ආලේපන වර්ග <hesitation> විවිධ <hesitation> රූපලාවන්‍ය <hesitation> කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් <hesitation> දේවලුත් අපිට මේ ශරීරයේ සිසිල් බව <hesitation> රැක ගන්න නැත්නම් වියළිභාවය තුරන් කරගන්ට <hesitation> පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම <hesitation> අධික ලෙස වියළි භාවය තියෙනවා නම් <hesitation> වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා <hesitation> වෛද්‍ය උපදෙස් මත <hesitation> කටයුතු කරලා <hesitation> ශරීරයේ වියළිභාවය <hesitation> කළමනාකරණය කරගන්ටත් අවස්ථාව තියෙනවා.